Kuareta oyemboyɨ vaera oimeta opa yayoe, oimetavi kïraï yaikatu yamboingue vaera hornope, oime amogue jakuajɨta va, oimevi jaku mbɨuvape oyiva, depende mbaenunga verdurako yamboingueta horno peva, ipuere vaera ikavi öe yande, jae jokua se aesava